<noise> Gn toetr'andro <noise> à Belzika da toetr'andro oseanika, zany hoe, sady tsy mangatsiaky gny tsy mafana fa da atonotoniny eo avao gny hafanà. <noise>